औसे त बाजारमे बहुत प्रकार के जुता सब बा जौन जुता सब पार्टीयो मे युज कर सकेला स्पोर्ट सुजसब गेम खेलोला प्रयोग करेला जौन बुट सब गेम खेले ला प्रयोग करेला सब के प्रयोग छुटे छुटे होवेला बजारमे बहुत प्रकारके जुता सब होएला के कारन से आदमी सब कौन समयमे कौन प्रयोग करी उसब के थाह होवेला जैसे की पार्टी मे काला सुज प्रयोग कयल जाला ।